Garaiko yande yandeiño pe yande puere opaetei mbae yayapo jaeñomai ko yaekatavi kia yandembori vaera ipuere vaera yande yayoparareko yayembori reve esa mbaeti ñai mopetirami yandedei yaguata vaera yayueka ñumai yaguatavaera kuti rupi.